Azafady alay a madame ne a Ramose s seka izaka fogna alay zao hoe, tsy ti aby alay i raha nikômandiko takeo fa lasopy de kara café ndreka alay namendreo anay. Azafady indrindra arô e mba ovao kôa azafady.